Delfinët jon intelegjent edhe jon t'aftë me zgjidh probleme edhe me ndërvepru me njoni tjetrin. Jetojnë në grupe shoqnore edhe krijojnë lidhje t'forta. Jon lozonjarë edhe shpesh bojnë bashkbisedime me njerz edhe me kafshe tjera. <hesitation> ato komunikojnë nëpërmes zërit edhe gjuhës trupit.